<hesitation> Koa fankalazan̈a aniverisaira tsara edy aminakà, atao atao araiky harivariva in̈y man̈ano lafetinany aviô atao kahin̈a iô zen̈y fianakavian̈a jiàby, naman̈a jiàby. Asian̈a hirahira, asian̈a tsinjaka, mihina aminjay koa. Tsara e! Karà zen̈y aminakà.